won afur yaani number afrethun won afur gargar dhagariftii toko, lamaa, sadhii, afur won afren thanen ishii dhadhani gargar hinkhodheni yaani fungu fungu lamman lamman gargar khodhe itkhanitha dhub katika affan lugha kingerezane yaani even number yedheni dhub afur won akhanathi